افضل اكتر ان انا اروح مطعم, لان انا بحب ان انا حد يعملى الاكل اكترمن اننا بعمل الاكل, فا احب ان انا اروح المطعم اكتر